Tä võtt tii päält kohvikust kohvi ja saiakõsõ ja sõit tüü poolõ. Tä joud värehtini, koh saisvaq kats relvästet turvamiist. Nä kontrolvaq timä kaarti ja laskvaq täl edesi sõitaq. Sääntsit kontrollpunktõ om tii pääl viil kolm, pääle midä tä joud ütte väega salajastõ majja. Ja sääl keldreh, koh om timä tüü, tä arõtaski vahtsõt energiäprojekti, miä and lõpmatut energiät.